Mappekko carana mabbisa wajaju pake lima ero wajajuwe tabboloi joloq pake wae nappa passadianiq katowang sibawa sabung sabung iye leipakewe massessaq nappa ero sabungnge tappatama lao ri katowangnge nappa tatambai wae tagaru-garuni ero wae e baraq sigaru sibawa sabungnge nappa pura ero tappattamani ero care-care meloq tasessaq e taqgosok-gosokni ero wajajuwe ko lalenna sabungnge baraq mapaccingngi na teddeng maneng sininna iya marontok e ri wajajuttaq ko pura ero tapaletteqni ero wajajuwe lao ri wae mapaccingnge nappa tabissaini ero wajajuttaq ko purani tabissai taperraqni ero wajajuttaq baraq teddeng waena nappa laoniq rakkoi